نحب نسافر بالسيارة ونحب نسافر بالقطار، هدوما الزوج ، نحب نسافر فيهم خاطر السيارة عندك الحرية باش تهبط وين تحب أنتي ، تهبط تفطر ، تعمل تتفرهد ، تزور بلاصة معينة معناها ماكش مربوط أنتي بوقت ، ونحب القطار على خاطر القطار بصفة عامة يجيب في أماكن هكايا محلاهم، مناظر طبيعية محلاهم ، ومحلاها الرحلة في القطار خاصة مع الأصحاب.